Ɗemɗe dañooɓe e kaakiraaɓe am pati fulfulde ɓe ngaɗata, ɓe fulɓe rimɓe, ɓe pulaaku, kaajanooɓe fulfulde e pulaaku, ɓe anndaa wongal ɗemngal ngal ɓe kuutinirta ɓurngal fulfulde. Bana, non min ma fulfulde, mi hutinirta.